Binatang ontok binatang kak men uje ku yang paleng calak e, binatang yang paleng calak kak koyok, karne koyok kak ye nak mak mane be toboh muat e ye pasti <hesitation> dengan toboh tu la, karne ye kak la calak kan, toboh ngajo e tu nak ngajo e benges pacak, nak ngajo ye calak pacak, nak ngajo ye nurut ngen toboh pacak. Koyok tu biaso e amen di doson kak ye dibuat jadi ontok penjago ume, nah men toboh untuk penjago ume tu toboh biaso e nak melatih e ku dai nak ngidop ye dari kecik, nak ngenyuk ye makan, nak mesok e, nah men toboh la dem itu di une la kume untuk jago ume toboh kak, dayi dayi beruk kan model itu, men dayi kere, dayi sebawa, toboh nak ngune tu pulek biaso e dak pulek be amben kite ngune, karne toboh men be amben yo ngigit pasti koyok kan, biaso e ye tu ngiring toboh dari belakang ngiring tok ngiring toboh ye pegi toboh pegi ke ume ye ngiring toboh di belakang, dem tu amen ye la sampe di ume kan toboh la dem muar reban e dume kak di pe di reban tu la idop ye idop di reban tu la, dem tu kadang diucul pulek maken kere kere tadi dak dateng ke ume kan sebawa dak bani masuk jadi ye di diucul, makenye nyingok ume toboh pulek. na men ye la malam kan ye masuk dewek ke reban ye kak, toboh tinggal ngenyok ye makan siang petang toboh ngenyok ye makan untuk koyok. Koyok kak cert itu calak nian ye kan, karne ye sampe mati ye tu de tok dengen toboh kak la ye tau yang name ye balas budi, karne koyok kak calak ontok binatang ntok seokoran binatang ye kak calak nian, dak cuman jadi <hesitation> binatang binatang pemuat perusak ape doson ape ume model itu, karne ye ye kan tau dengan uwang sape yang meroro ye dari kecik sape yang agam dengen ye dari kecik, ye bakal nurut tu la ngape itu koyok kak ye jadi binatang yang paling calak.